ज़्यादतर जानवर अपना बचाव खातीर जहर या वीस का इस्तमाल करेंचे। कई जानवर आपन सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंचे और रड़नीती बनावल जायेंचे। जैसे कि कुछ जानवर अपने सुरक्षा खातीर पेण पर चड़ जायेंचे चाकि उन दूसरा सिकारी जानवर से बच सकेंचे। और कुछ छोटे जीव जो की बिल में रहे जायेंचे उन अपना सुरक्षा खातीर बिल में छुपेत चे और जब सिकारी जैसे सांप, बीच ये सब अगर उसके बिल में जायेंचे तो उन दूसरे रास्ते से बिल से बाहर भाग जायेंचे जैसे उसके जानवर के रक्ष करते होगे जैसे आपको खुए जायेंचे।